Zaho mandefa maily manaly telonjato isaky herinandro, laha amin'ny asako. Fa laha amy tsy asako koa i, manaly ropolo eo alefako isaky herinandro.